<hesitation> Ya misy zô biby mamôfogno, maîmbo vôlohany aminjegny reniky zô le manavy regny, regny zao agnisany biby maimbo de avake koa o kara amboa regny, le tsy voakarakara ny tompony regny zao agnisany <hesitation> ndreky maimbo satria zare tsy voakarakara, iregny zao agnisany biby itako maimbo ary mamoaka fôfogno ra ôhatra mandalo marigny antegna ake izy tegna regny.